په ارجنټاین کې "ماتې" یو مشهور او ټولنیز دود دی، چې له پېړیو راهیسې د دې هېواد په کلتور کې ریښې لري. ماتې یو ډول چای دی چې د "یربا ماتې" په نوم له یو ځانګړي بوټي څخه جوړیږي. دا چای په یوه کوچني لوښي کې تیارېږي، او بیا د یوې فلزي نلکې په واسطه څښل کیږي. په ارجنټاین کې، ماتې نه یوازې یو څښاک دی، بلکې د ملګرتیا، کورنۍ او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا یو سمبول هم دی